Vika kuñondó ñajan va'a kuná ayivii jantá kú xhikoan miniká ñoño davii, kanxhinxí atiú kakanxhí uju <hesitation> naña kanxhí ñión detá ká abuelitó nró nrejana'a ché meni ñoño davii xhinrió, ne ne inña xhí yunra ñoño jom nriuña ñoño vid'naté xhi achiá kuin ní kata lulu kutuaxhí.